هلّأ هوني في عنّا سؤال كتير كتير كتير أنا حبيته وكتير عجبني. <hesitation> مع إنّو بيتلخّص هيدا السّؤال هيدا جواب هيدا السّؤال بكلمة وحدة بس أنا مضطرّا ئول أكتر من هيك، هلّأ ألسؤال عنّا بي أول هل من الممكن تحقيق السّعادة الكاملة؟ أنا شخصياً ب- بئول إي مُمكن بس في ناس غيري هيدي الكلمة إلّي أنا بدّي قولا ما بتكفّيهُن ليكونوا سُعدا، أنا هيدي الكلمة بتكفّيني إنّي كون سعيدة وهيّ القناعة إذا الإنسان مئتنع بالّلي هوّ عايش في بي ظروفه بي مُحيط حياته بي كل شي موجود عندوا إذا كان أليل أو إذا كان كتير هو مئتنع في بي كون سعيد وإذا عندوا كل شي عندوا من مال كل شي مُمكن لحتّى الإنسان يكون عايش بي رفاهيّة أو بي عز أو بي سعادة أو أو إلى آخره وهوّ ما عندوا قناعة ما بيكون مبسوط وما بيكون سعيد، القناعة لواحدا هيّ اللّي بتحئئ السّعادة الكاملة هيدا رأيه.